Kuq um hummogu kipõ, sis kõgõ kergemb um paar munna lüvväq panni pääle vai sis võidleibä tetäq. A muidoki määnegi sääne, sääne piimä sisse määntsitki helbit pandaq vai, tuu saa kah kibõhõhe.